பான்ட்ஸின் முன்னிலைக்கு முறையாகக் காழ்ப்பிடுத்த. புள்ளிகளை நேராக வைத்திருக்கவும் அதனை மெதுவாக. பரப்பிய பிறகு அந்த இடங்களில் வைக்கவும். பான்ட்ஸ் ஒட்டுமொத்தமாக ஓரளவு மடியாமல் இருக்க வேண்டும். அதன் பின்பு ஐரன் வெப்ப நிலையை சரி பார்த்து. ஆவியுடன் சுட்டல் செய்யவும் இப்போது. குறுக்கே மடிக்கப்பட்ட பகுதியில் கடினமாக ஐரன். செய்வது அவசியம் ஏனென்றால் அந்த இடத்தில். சில தடவைகள் இருந்தாலே அது அழுக்காக இருக்கும். அடுத்ததாக பான்ட்ஸ் முடிந்ததும் அவற்றை. மீண்டும் விரிவாக்கி மேல் தொட்டிலில் அழுத்திய. கொண்டு மென்மையாக சமநிலைப்படுத்தவும். பான்ட்ஸின் கருப்பு மற்றும் வெளிப்புற பகுதியை சரியான. முறையில் பராமரித்து இதனால் உருவாகும் சிறிய. குத்திய பகுதிகளை மறைக்கவும்.